Byaantí, haayi, ŧunbonde, ngi ŧenŧe, a byaantí be, wili gí ujoole, ñuñuwe nge gí, déli nyaati, gogori ngorte, a byaantí. Haayi, jojooli ma nyaale, tita alúŧi mbolo han giŧile, w ŋati ñuñuwe, me lee ma nsati. Bari ñuñuwi ma nge gí habe ngi sembe. A ŧumbondi we we ñuñuw ma ngiti yaati mo, ndu usiim ñuñuw gaŧ a ŧumbonde, uhúri yaa mbo ŧenŧi ma ŧootaw. Ŧenŧi ngaŧ mo, win waaji ñuñuw ma, bari ñuñuw ma wi maa wi nnúmti wédin haala, wee gí gtubin haala, gembe gmaagi nhúru a glima ma.